Sta chì a l'é unna domanda a-a quæ no sò pròpio risponde no sò ninte de ste cöse chì. Me pâ unna domanda de fixica mi. À parte che no ò mai fæto da mangiâ in ambiente con umiditæ elevâ e dapeu no savieiva pròprio cöse dî.